Isa aroe zen̈y, an̈aty jerinakà vônaloan̈y bôka ha kô fa za teraka aroe fo atao isan̈y zanako karàha leran̈y eo zen̈y, de. <hesitation>